زه په سپورتي لوبو کې د شرط وهلو طرفداره نه یم، ځکه په دې کار سره د لوبغاړو تر منځ ناسالم رقابت او یوه ناسالمه سیالي رامنځته کیګي. <hesitation> همدرانګه شرط وهل ممکن هغه <hesitation> د لوبو موخه چې سوله یزه سیالي او یا هم سوله ییزه چاره ده، په تاوتریخوالي باندې بدله کړي.